<noise> E tena mampiavaky kolonsaina any Alemaina koa zashy, ny andreo zashy da ame resaky orinasa toa izy ame resaky ingenieurie ty zashy ny ame fahaiza magnao zashy, ndreo da tegna miavaky indreo <noise> ny amin'io, indreo da agnanandreo koa e toa labiera toa aloha, agnanan'ny Alemaina mihinsy io.